Ngile ngania hatihatati rombo wakati nge ngana tatakwa avieli aveenda fibaruani kwa wandu. kaenda fumrimuni akaenda chao tukangana na maisha mengi sha wana tulalya na tata na mama motu. tumee ngana ngimeuya mtu- mtuwe ngavend na shule. ngavenda ukuiti ngafuma hoo. ngaveenda na sekondari ngafuma hoo ngame efanya ngaena ngerunda mrimoni iswoswo samatata akwa pauvali. kotwo tutre velingana hundumusha ketwetrwe kulingana waa ilia tute kulya findo turuve vakwo tufkolya tuvefukolya vyawo usambi